இளஞ்சிவப்பு - விளையாட்டுத்தனமான, காதல், மென்மையான, அழகான, வேடிக்கை பாரம்பரியமாக, இளஞ்சிவப்பு காதல், இனிப்பு மற்றும் மென்மை ஆகியவற்றைத் தூண்டுகிறது. இது பெரும்பாலும் நம்மை விளையாட்டுத்தனமாக அல்லது காதல் உணர்வை ஏற்படுத்தும். ஆனால் இளஞ்சிவப்பு ஆயிரமாண்டு இளஞ்சிவப்பு போன்ற நவீனமாகவும், அல்லது மூர்க்கத்தனமாகவும், கவர்ச்சியாகவும், கிளர்ச்சியாகவும் இருக்கலாம், சூடான இளஞ்சிவப்பு போன்றது.